ନିରାସ ଚେଂତୋ କି ଅମାଂକୋ କୋଈ ଚୀଜର ବହୁତ ଟାଇମ ଲୁଆ ଆଜ ଥା କି ମୋରୀ କାମଟା ହୈ ଜୀଵା, ହଲେ ମୋର ବନୀ ଜୀଵା ମସ୍ତ, ମୁଝେ ବଢିଯା, ମସ୍ତ ଅରାମ ସେ ଜୀଵୀ ଖାଈବୀ, ମୋର ଜିନଦଗୀ ମସ୍ତ ହୈ ଜୀଵା ଇତ୍ଥାର ବାତ। ଅଗର କାମଟା ନହୀଂ ହୋଗା, ହଲେ ଆମେଂ ନିରାସ ହୈ ଜୀଵା, ତେ ଏଟା କୋ କହାନ ନିରାସ ହୋନା। ଜିନଦଗୀ ରହେ ନିରାସ ଅକ୍ଶଵ ରହୀ ଜାନ, ଲେକିନ କ୍ଯୋଂକି ଅସଫଲ ନହୀଂ ହୋଗା। ସଫଲତା ସବକୋ ମିଲ ରହା ହୈ।